Ɓurmi yiɗde yardude ndiyam ko horde loonde. <hesitation> mi yiɗaa yardude ndiyam robiŋ. So mi ñeɗi horde loonde, mi njoɗɗina haa gaas o fof iwa, haa ɓuuɓa, haa wela yarde. Ni woni mi yara. Mi yiɗaa tan ittude robiŋ mi yara. Tawatee e- ene uurti seeɗa.